هو، زه کولی شم تاسو ته د مصر د می د میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. دا میاشت د مصر په ډېرو سیمو کې د تودوخې او وچ اقلیم ځانګړتیاوې لري، چې د سفر لپاره ځانګړې تیاري ته اړتیا لري.